Non lool moom mënta nekk. Nit mënta dunda witout technology paska technology mooy doxal lépp du fun, du televison, du pen, meme paper bi ngay bind yépp technology moo ko undi. Lépp loo xam ni mingi dox làmp yu tàkk, oto yu daw lépp technology bi moo ko undi. Nit mënta dundu witout technology paska réew mi dafa advance, te ci technology bi lañ nekk lañ tollu. Jamano boobu lañ tollu.